Tando, una 'e sas passiones mias est leggere, eo so unu pagu onnivora, leggio de totu, non pro nudda so una de sas frequentatrices pius assiduas de sa bibblioteca, si poi unu libberu mi piaghet fin'a chi non lu fino nonde la <laughs> fino propriu, ma oltre <hesitation> a legger libberos, mi piaghet de legger puru rivistas, mi piaghet 'onzi die de legger unu quotidianu, cioè sa lettura eo penso chi siat una de sa <hesitation> de sos mesos chi veramente abberin sa mente, naturalmente deves aer unu pagu 'e sensu criticu de ischire puru valutare e su chi legges, in pius eo acciappo chi <hesitation> sa lettura puru ti servit a faeddare, cioè zertos termines chi poi tue imparas dai sa lettura, poi diventan parte de su faeddare de 'onzi die, quindi eo penso chi sa lettura purtroppo s'est perdende Ca <hesitation> unu pagu pro su pagu tempus, unu pagu infattis eo puru cando fio in iscola chilcaio <hesitation> de fagher appassionare puru sos piseddos a sa lettura, ca est una cosa chi ti deves appassionare e una 'orta chi ti ses appassionada, penso chi custa passione non la mai. Un'attera passione chi apo eo est cosire, <laughs> est una de sas cosas chi mi piaghet pius, quindi <hesitation> coso <hesitation> pro me pro sorre mia pro calchi amiga, cioè no est chi lu fatto assolutamente pro <hesitation> pro unu tribagliu, però 'onzi die mi retaglio unu pagu de tempus Assolutamente pro cosire, ca mi dat meda meda soddisfascione, poi <hesitation> oltre custu, ite mi piaghet? <laughs> mu piaghet meda de girare, quindi insomma mi piaghet puru 'onzi tantu puru de andare a Tattari, a Olbia, ma mi piaghet meda <hesitation> de 'ider atteros logos, mi piaghet meda puru a viaggiare, quindi ca <hesitation> si potto su viaggiare penso chi siat una de sas cosas chi, pro sa cale 'alet sa pena de ispender su 'inari, ca sas atteras cosas mancari passan, si ti comporas unu 'estire, unu paju de iscarpas, però <hesitation> sas isperienscias chi faghes viaggende <hesitation> veramente t'abberin sa mente, ti faghen puru <hesitation> perder zertos pregiudizzios chi aias puru subra